स्त्रिन्ग् इन्स्त्रुमेन्त् हे बिलग् होइ, जुन् बिलग् मने भज्न धेरि थके, ए य, मने रोसिन् एब विरे थके, हान्। ते हे बिलग् होइ, गिन्दो अवस् तु गिन्तो बोर्हौ लै हेरि दि, हेइ मने भज्न दि, करोन् स्त्रिन्ग् ओर्दि भल् भल् हेरि उलै, भज्ने मने अवस् भल् उलै। ते बेलेग्-बेलेग् धोन् और् जुन् बिलग् मने हेरि होबो, स्त्रिन्ग्, स्तिन्ग् थोक जुन् बिलग् हेरि होइ, भज्न होइ, तद् असे फिर्स्त् थोते होल् विओलिन्। तर् पिशोद् मोर् सबत् के भल् लगय्, गितर्, गितर्, हान् ये गितर् बिलग्-बिलग् त्य्पे और् असे, एत होल् च्लस्सिचल् गुइतर्। अरो एत होल् एलेच्त्रिच् गुइतर्, तर् पिशोद् होल् चेल्लो, तर् पिशोद् असे विओल, तर् पिशोद् हर्प्, तर् पिशोद् मन्दोलिन्। <hesitation> मन्दोलिनु भल् लगय्, तर् पिशोद् बन्जो, तर् पिशोद् सितर्, सितर् तो मने बहुत् पोन, बहुत् अग जमनर् हेरि होइ। भ्हज्न होइ, एति औजन् तो सोलि असे, तर् पिशोद् उकुलेले, तर् पिशोद् होल् लेते।